injima ni washitta ni aren ni hander inji mei ghadon mari labbi tati labbe mei don kauti be hoore mei sai bota aitta awaatinga haa mbaggo haa banduu hite den koosa je ko taajedhum gah taa hander sai mabbaa sai kunna labbi wooni hander daga dinghai laggugo don wailita mei don wailita hite madhum toh shitta mei non-non dhinna mata shitta mei har shitta dhigga